kulkas ho do ket guna ne, hia ngance na'a nuru one mai kulkas, ngance kole na'a ute agu hia ngance kole pande es batu. Ite eme rantang butek ute agu nuru itu tara na'a one mai kulkas ket boto nggo ite eme weli ute agu weli nuru eme nais na'ad lite ga jadi'n ise gah butek eme na one mai kulkas. Kul- kulkas ho'o kole ngance pande ces wae ite hot kaeng one tana kolang ho'o ite harus na'a wae one mai kulkas kut wae ho gelang ces, ai ite eme kaeng one tana kolang ho gelang keta masa wae. Itu tara nggo ite ga kawe keta wae ata paling dingin, kulkas ho kole guna'n ne hia ngance na'a do do wae agu sangge'd taung ute kat. Hitu tara nggo bo ga kulkas ho. Guna'n keta bagi ite. Kulkas ho'o ga manga sot koe'd, sot mese, sot toe da- danga mese bail bail kole. Kulkas ho'o hia eme pande mose harus manga listrik kut ngance pande kete hia ite eme nggo one beo sot toe manga lampu asi kat pake kulkas.